Ju nun portu li trizzi pirchì sugnu màsculu e nta la Sicilia li trizzi li portanu sulu li fìmmini. Pi lu stissu mutivu, nun sacciu comu si fa na trizza. Me soru purtava li trizzi, ma a idda ci li faceva sempri me matri ca ora è vecchia assai e nun havi chiù la forza. Ci su’ pirsuni ca rinèsciunu a fari na trizza nta du’ minuti, sia si la fannu pi iddi stissi, sia si la fannu pi l’àutri. Ju haiu pruvatu a fàrimi spiegari comu si fannu li trizzi ma nun è sèmplici capìrilu pi unu ca havi li capiddi curti comu a mia. In ogni casu, la règula principali è chidda di pigghiari tri scocchi di capiddi e ntrizzàrili ntra iddi sempri nta la stissa manera.